Ny raha tokony ho fantatsy izañy amin'ny olo raiky no fa teña hanambaly azy. Ny momba momba azy eky izañy no mila fantarina, iza ny anarany feno, ny taonany, adiresy, ny asa atao? Bakeo mila fantarina koa izañy fomb fombany fianakaviany, ny toetrany ny raha tiany vao miaro ny raha tsy tiany koa mila fantarina iany.